آخر كتاب جرأته كان موسم الهجرة إلى الشمال للطيب صالح، أرشحه لأنه يتناول جضايا الهوية والانتماء بأسلوب أدبي جميل، شخصيات عميجة، الصراع الداخلي لتجارب كثيرة من الناس خصوصًا في كل التغييرات الثجافية الكذا عم يفتح لك آفاج جديدة.